أغرب حيوان شفته هو السلحفاة اللي عندها السدادة هذي <hesitation> شفتها وأنا <hesitation> كنت ماشي في <hesitation> اتمشى في حديقة الحيوانات في مسقط كان عندها لون غريب ،وقشرتها تشبه -ال- السدادة <hesitation> تخليك تحس إنها كأنها شايلة غطاء على ظهرها ف <hesitation> يعني <hesitation> جعلتني أشعر بالفضول.